eɖe, eve. etɔ̃, ene, atɔ̃, ade, ame adre, ame enyi, ame ashi ɖekɛ, ame wó, wuiɖeke, wuieve, wuietɔ̃, wuiene, wuiatɔ̃, wuiede, wuiadre, wuienyi, wuienyi ɖe, esu wuì, wuì vɔ ɖekɛ, wuì vɔ ve, wuì vɔ tɔ̃, wuì vɔ ne, wuì vɔ atɔ̃, wuì vɔ ade, wuì vɔ adre, wuì vɔ enyi, wuì vɔ ashi ɖekɛ, egbã, gbã vɔ ɖekɛ, gbã vɔ ve, gbã vɔ tɔ, gbã vɔ ne, gbã vɔ atɔ, gbã vɔ ade, gbã vɔ adre, gbã vɔ enyi, gbã vɔ ashi ɖekɛ, eka, ka ti ɖekɛ, ka ti ve, ka ti tɔ, ka ti ne, ka ti atɔ, ka ti ade, ka ti adre, ka ti enyi, ka ti ashi ɖekɛ, ka ti ewó, ka ti wuì ɖeke, ka ti wuieve, ka ti wuietɔ, ka ti wuiene, ka ti wui atɔ, ka ti wui ade, ka ti wui adre, ka ti wui enyi, kati wui ashi ɖekɛ, ka ta kpo, ka ta kpo ti ɖekɛ, ka ta kpo ti ve, ka ta kpo ti tɔ, ka ta kpo ti ne, ka ta kpo ti atɔ, ka ta kpo ti ade, ka ta kpo ti adre, ka ta kpo ti enyi, ka ta kpo ti nyiɖe ka ta kpo ti gbã. Ka ta kpo ti gbã vɔ ɖekɛ, ka ta kpo ti gbã vɔ ve, ka ta kpo ti gbã vɔ tɔ, ka ta kpo ti gbã vɔ ne, ka ta kpo ti gbã vɔ atɔ, ka ta kpo ti gbã vɔ ade, ka ta kpo ti gbã vɔ adre, ka ta kpo ti gbã vɔ enyi, ka ta kpo ti gbã vɔ ashi ɖekɛ, ka ve. Ka von ti ɖekɛ, ka ve ti eve, ka ve ti atɔ, ka ve ti ve, ka ve ti tɔ, ka ve ti ne, ka ve ti atɔ, ka ve ti a- ade, ka ve ti adre, ka ve ti nyi, ka ve ti ashi ɖekɛ, ka ve ti wó. Ka ve ti wuiɖeke, ka ve ti wuieve, ka ve ti wuietɔ, ka ve ti wuiene, ka ve ti wuiatɔ, ka ve ti wuiade, ka ve ti wuiadre, ka ve ti wuienyi, ka ve ta kpo.